സ്പേഇന്'ദ ഹവമന ബാരി വൈവിഗ്യമയ വധിപോരു। പ്രന്ത്യര്ദു പ്രന്ത്യ ബദല ഓന്ധിപുനു। ഉത്തര സ്പേഇന്'ദ ബര്സദ കാലദ ബാരി ബര്സ ഇപുനു। മദ്ജ സ്പേഇന്'ദ ബേസിഗേ'ദ ബാരി ബേഛ ഇപുനു। ഭുക ഛലിഗാലദ ബാരി തമ്പദിപുനു। ദക്ശിന സ്പേഇന്'ദ മോദേരതദ ഹവമന ഇപുനു। പന്ദ ബേസിഗേപേ ബേസിഗേ, ഛലിഗാലഗ ഛലി ഇപുനു। കരവലി പ്രദേശദു ബേസിഗേ'ദ കാലദു തമ്പദ്ന സമുദ്രദ ഗാലി'ദ പ്രബവര്ദു വദവരന ഹിതകരവദി ഇപുനു। പരുവഥ പ്രദേശദു ഛലിഗാലദ സമയദു ബാരി ഹിമപദ്ദ അപുന സാദ്യദ ഇപുനു।